في الحقيقة هدي هي القاعدة، ملي كنزيدو في العمر كتبنا مجموعة ديال الحقائق ومجموعة ديال الحاجات لي ممكن أنها كتعقدلنا الحياة ديالنا وكتعقد حتى الحياة ديال الآخرين، مسألة السن حتى هي كترتبط بالنضج وكترتبط بالوعي بالمشاكل لي كتطرح وبالتالي كتزيد الأمور تعقد.